Alura i ciat, al cuntrari di can, a miaulu no e cuindi s'a s'völu bin a miaulu, s'a s'völu pa bin a së sufiu, comuncue al an so tüt so sistema ch'ariva a fese capì ën tal manere da l'aut ciat ch'al an davanti e cuindi s'al e 'na coza bun-a o üna coza pa bun-a